Sɛ mutum mokͻ m'enyim ndaawͻtwe so a, nkyɛ mobͻhwehwɛ mu ara dze na meehu hͻn a biribi bͻto hͻn dɛm ber yi ara kesi ndaawͻtwe a yebesan mu no na m'abͻ hͻn kͻkͻ dɛ ͻyɛ yarba o, dɛ ͻyɛ amandzehu biara o, dɛ ͻyɛ owu o, nna nkyɛ m'abͻ hͻn amandzɛɛ na hͻn abͻ hͻnho ban. Ntsi nkyɛ dza mebɛyɛ nye no.